Supame, batanse, <noise> jakatu kooku si fridge rek nga ko mun a denc suma gis-gis- suma xalaat, waaye karoot ak ñàmbi mun nga koo suul si biir <noise> suuf, nga roose ko, mun nga ko dem tamit def si frigo bi boo amee frigo du yàqu. Waaye fi mu fi mu ko fi mu jógewoon si biir suuf si mun nga ko faa tegle di ko roose boo amut frigo, boo amee frigo nag <noise> mun nga ko si def si frigo bi même batanse, muy jaxato bi, waa muy <noise> kanja bi. <noise> Kanja mun nga jël jaxatu bi ak batanse bi nga def ko ci ron ndaal, <noise> ndaal yi ñuy root di si def ndox di si naan daf dee sedd, walla nga am néeg boo xam ne néeg bu sedd la nga def ko foofu ba tey mun na yàgg, mun na yàgg, lii daal xam naa ko si.